ویره د یو نامعلوم یا خطرناک حالت پر وړاندې طبیعي عکس‌العمل دی. دا د بدن دفاعي سیستم فعالوي، زړه تېزوي، او انسان هڅوي چې یا ځان وژغوري، یا له خطره تېښته وکړي. دا ژغورنه او تېښته په طبیعي ډول په مختلفو عکس‌العملونو کې څرګندېږي.